طبعا-طبعا الفن إذ كان هادف أكيد هيحسن المجتمع لأنه يعبر عن مشاعرهم ومشاعر الناس ويشجعهم عالتفكير وعن التعبير عن أنفسهم، يعني الفن عادي جدا يكون وسيلة تغيير مجتمعية يعني إجتماعية وثقافية.